Ia, irô Tiriky io koa zen̈y <hesitation> sakafon-drô zen̈y mampalaza irô, resaka fandokisan̈a misy episy. Avô e aigiredrô ndrô zen̈y areky mbala fire, areky baka nalen̈a Keba, resaka Keba ten̈a ny <hesitation> hain-drô tiriky zen̈y mandoky izy.